कोल्ड वॉर असलो तेंणा स्टार्टिंगेक रशिया अमेरिकादळ्या फुडे असलो। यूरी गागारी पाइला असलो जो स्पेसिन पावलो। तींचणी पाइला सॅटेलाइट 'स्पुतनिक वन' धडलो।